Ma khin dangawina, dangi wi ma khin cici ca be ɗi taraka makhin njirana makhin dangi gaarai ma khin ʒirai dangi njorana cini dangi gaari ga cici ba ma ɗuwa ƙurinni khin cani gu khun dangi wi mirana wi ƙarpena khin dimi taʒa gwani cic gwan, khin ti ɗi tsawi ghu khin cuwa- cuwalai yani bu wu layi ba wu ndaka umma ɗahyi ghan wu ndaka ɗiwa rivuna na dangi dimya, ghani wu ndaka umma ƙurinna na dangi ti ɗi tsawi ghani ga hyi dagi gaari ba wu ndaka ummau ko hyi ngaɓan ba wu naka umma ɗi dangi wi nayin ba wu ndaka ummau yan <hesitation> ghani wu ndaka ɓuɓultha shinkapi tu wi wu ndaka Vya wa ʒaʒʒabauʒa ɗi dangi gaari ba wu ndaka ʒha ghani ca shinkapi tu ca ɓakwi. Ni wuti ma Umma ampanin khin khin dangai, Siwiyi, ɗighafai, riʒa <noise> dinnan bu hyi ndaka tikkhin yau ɗi dangi ba hyi ndaka ɗangusi ko siwiyi ko ɗighafai ko riʒa yawwa dangi ga makhin kali raa ghiu <noise> khin ti miran wi nisan wi mbiyani hyi Ummiya ghu khin taghum ti riɓuna wi ya ummu ʒi wi <hesitation> ya ɗuwa ƙurrin ni khin ci ci ko ga ya umma rivun khin cici ca ba ma khin kali raa ghiu khin wi mira na ghu khin wi wi wi riɓuna dangawini lthin ba ma umma ampani khin lthini ma umma ampanin khin lthin siwiyi ɗighanfai riʒa iya ni bu wu layi wu ndaka tikhina ghamawa wu ndaka tikhina wuyani suwiji ghama ɗi ghanfai, ghama riʒa ɗin ɗahyi ba wu ndaka tiƙhimu.